Injo nu nganua nu tradisi-tradisi nu gassinga ja riek ri kamponga injo pada injo samang la antama ki bulang rumalla <hesitation> ambaca ki rolo <hesitation> ka nakua njo taua iya angukrangi ki injo mae ri puanga do jadi samang lantama i rumallayya di persiapkan ngasek injo la lakbaca-baca taua ngare ki isse jangang main injo injo samang akikah i ana-anak nu beru ansuu injo la di dahu i pattompo <hesitation> apa arengna injo di dahu injo anu kunjo to' ni dahu i areng di anui di goncingi uhu'na kunnia antama ri balla njo njo antama ri balla taua parallu to injo do supaya nganu injo anua dalle-dalle a injo mae na antama ri balla taua baca-baca mi akbaeasanji i appaccing, samang ampa riek pa'buntingang <hesitation> appatamma <hesitation> injo samang nganu ki la di patamma ki loro maing injo samang riek tari-tarian injo <hesitation> tari-tari <hesitation> kunni mae dikua akkalomba injo taua nakua rate kunjo mange kemudiang injo anua per apanjo proses <hesitation> apanjo pelaksanaan na injo inni tradisia bua-bungang i, injo samang nganui <hesitation> riek mentoppa ka lakahajuang do jadi tala sambarang to injo ni anu tania angkua allo-allo la ni jama tapi riek toppa hattu-hattu terse-tertentu pada injo anatama bulang beru <hesitation> lampa taua ntama i bulang beru anu do <hesitation> tahun baru islama injo bulang tahung berua injo la lampai tawwa ammali anu <hesitation> apasse arenna lampa malli sekro lampa malli pammaja nu pakunjo-pakunjo kullei ji berlakui ji injo